اكتر نوع موسيقى بالنسبة لي مفضل هو عزف الكمنجة موسيقى هادية وراقية وفي نفس الوقت مش بتزعج حد ومش بتبقى يعني نشاذ مثلا او ان انت مش مستمعة كويس او مش قادرة تسمعيها او تقيلة على ودنك لا بتكون موسيقى حنينة يعني.